هي طبعا مهم واحد يشارك بالانتخابات في حال كانت الانتخابات نزيهة واحد يعرف من ينطي صوته لشخص معين راح هو يربح بس يعني احنا يمنه بالعراق اكثريته مزورة وما تعرف منو ونفس الشكولات دائما فيعني يعني هواية ناس امتنعت عن التصويت لان مديصير بيها نزاهة